ଅମର ଘରେ ବହୁତ ଚାରା ପ୍ରକାରାର ପେଡ ପାଧା ଅଚ୍ଛୀ ଜନ୍ତୁକି, ଜନ୍ତୁକି ଅମେର ଘରେ ଫୂଲ, ଫୂଲ ରହେ ଅଚ୍ଛୀ <hesitation> ଗୁଲାବ ଅଚ୍ଛୀ, ପେଡ ଅଚ୍ଛୀ <hesitation> ବହୁତ ଚାରା ଫୂଲ ରହେ ଅଚ୍ଛୀ ବରାଇଟୀ। ଜନ୍ତୁକି ଘରେ ଫୂଲ ରହେ ପେଡ ଅଚ୍ଛୀ ସୀତା ଫୂଲ, ଅନାର, ଆମ, ପେଡ ଯହ ସବ ଅଚ୍ଛୀ ବହୁତ ଚାରା ପେଡ ଅଚ୍ଛୀ ଯହ ଆଵର ଅଚ୍ଛୀ <hesitation> ତୁଲସୀ, ଜୀର, ପୂଜା ଵାଲା ଭୀ ପେଡ ଅଚ୍ଛୀ ଯହ ସବ ଅଚ୍ଛୀ।